Muḃayus, éndon, íriga, ífiiġi iḃey, oro; oro néndon, oro níriga, oro nífiġi, oro niḃey, kuseḃoko, kuseḃoko néndon, kuseḃoko níriga, kuseḃoko nífiġi, kuseḃoko niḃey, bútĩken, bútĩken néndon, bútĩken níriga, bútĩken nífiġi, bútĩken niḃey, ái, áinendon, áineriga, áinifiġi, ái niḃey, ái noro, ái noro néndon, ái noro níriga, ái noro nífiġi, ái noroniḃey, ái niġuseḃoko, ái niġuseḃoko néndon, ái niġuseḃoko níriga, ái niġuseḃoko nífiġi, ái niġuseḃokoniḃey, ái niġuseḃokoro, ái niġuseḃoko níḃutĩkenendon, ái niġuseḃoko níḃutĩkeníriga, ái nii- butĩkenífiġi, ái níḃutĩken niḃey, bíġuriġa.

Iyo. Bareḃay, banin, éndon, íriga, ífiiġi iḃey, oro; oro néndon, oro níriga, oro nífiġi, oro niḃey, kuseḃoko, kuseḃoko néndon, kuseḃoko níriga, kuseḃoko nífiġi, kuseḃoko niḃey, bútĩken, bútĩken néndon, bútĩken níriga, bútĩken nífiġi, bútĩken niḃey, ái, áinendon, áineriga, áinifiġi, ái niḃey, ái noro, ái noro néndon, ái noro níriga, ái noro nífiġi, ái noroniḃey, ái niġuseḃoko, ái niġuseḃoko néndon, ái niġuseḃoko níriga, ái niġuseḃoko nífiġi, ái niġuseḃokoniḃey, áiniḃutĩken, áiniḃutĩkenendon, áiniḃutĩkeniriga, áiniḃutĩkenifiġi, áiniḃutĩken niḃey, bíġuriġa, bíġuriġanendon, bíġuriġaniriga, bíġuriġanifiġi, bíġuriġa niḃey, bíġufiġi, bíġuriġa niḃey, ii- áa- bíġuriġa noro, bíġuriġa noro níriga, bíġuriġa noro nífiġi, bíġuriġa noroniḃey, bíġuriġa niġuseḃoko, bíġuriġa niġuseḃoko néndon, bíġuriġa niġuseḃoko níriga, bíġuriġa niġuseḃoko nífiġi, bíġuriġa niġuseḃokoniḃey, bíġuriġaniḃutĩken, bíġuriġaniḃutĩkenendon, bíġuriġaniḃutĩkeniriga, bíġuriġaniḃutĩken ífiġi, bíġuriġaniḃutĩken iḃey, bíġufiġi.